biness lilla utal biness sun qeramsa, aminen ka koola ka iran sunen qorea, rissa ka akan biness nyaat, luku fa nyaat, biness lila utal suniey, qeramsaf iyo qore fa, ka lila laan ijeminen, kochaa, ropifan laan yaatiey iyo arb, biness gugurdan sun laan ya.